Misy karazany fila bôka zaigny mifandray agnatin'ny interrupteur akao e, izy koa fa vognona zegny izy e, tsy mif- kôfa tsy mifampikasoky fila reo de <hesitation> maty zegny izy e magnano karahanjey, fô izy ndreky edy kô velômigny izy e mifampipetaky fila reo de mandeha zegny lay <hesitation> interrupteura.